Sifira efatra io zen̈y karàha pôrty bônera feky ninakà e! Fôtiny amy raha jiàby zen̈y ne mivanga piosy zay zaho tsy maintsy misy katira fo, amy raha jiàby ataoko zen̈y sifira katira fo de nefa ten̈a mitôndra sansin- sansinakà zen̈y, mitôndra riziky ninakà feky.